<noise> lëꞌ sepiy xkiꞌn or xlox c̲h̲owma idëꞌ c̲h̲owma dzekna diꞌltse ba komid xkuꞌn o c̲h̲owma biaꞌl nap c̲h̲ag gunu layma dzekna sepiy guꞌnn yud kwaꞌwu. <noise>